<noise> Za tavela ambony arô o, tsisy ôlo izy kôa na hiaikiaiky mafy be manakôry tsisy ôlo haregny za, ny hevitranahy ny farany loako loako helihely <noise> ribariba jiaby igny avy ake amin-jay mba ahafahako mijôtso avy ambony arô.